Ñaaminda ɓeyday ɗum, booɗal gite, kañjum woni, e woodi ɓiraaɗam, e woodi ɓoccooɗe, e woodi liƴƴi bono saadin, e woodi haakolooji fuu, taa hawta a ñaama to gite maa mbooɗay, gite maa ngaɗay kayiki boɗɗum.